हमरे हावा वहके कठरिया भाषामे बयार केहति, बयार कहति की साइत यहमे बहुत मेलके गैस मिश्रण होइल रेहता जेहमें हम्मर अक्शिजन, नाइट्रोजन, कार्बनडाइ अक्साइड, कार्बन मोनो अक्साइड, नियोन आदि गैस मिलल रेहतियाँ । काहिककि मौसममे या बयार में बदलाव लाइक तेहना ई गैसके बहुत भारि भुमिका रेहता । काहिक की ईने उर्जाके चक्रके तहनि, जीवन रक्षा के तहनि, मनैन बचाइक तहनि और ई पृथ्वीमें <noise> सक्कु जीवजन्तु जनावर भरिन गैसके आवश्यकता पुरा करेक तेहना बयार हमके बहुत ज्यादा जरुरि रेहता । बिना बयारके मनै एकपल या कुइ फेक जीबजन्तु बचे नाँई सिकतियाँ उहि मारे बयार हम्मर तहिमा एक जीवनदायीनी या जीवन देहना चिझ फेर है ।